Na thejuni xraxroni thi yugua na xrachruni thaxin chri'i chundathaxi chri'i nthaxin thuyagua jna <noise> nthathaxi thuyugua jyi, <noise> tha thikoni thuyua kain ntha jan, thataxin tha kain kajan thathaxin ya ya nueni thathaxi nga nchua ya nchi xigame xini thi yugua bayen ya na xran nch'i thin xingame xini yugua na gua ndataxi chri nthaxi thjona thi keen ntha kain kaa thathaxi ngaaa nthathaxi thu yuga ya nchi xigajni ya nchi xingame xini thin theruni thagu yugua.